أفضل انه يكون فطورى بسيط ، ااا- شى كرواسوا أو فطيرة صغيرة مع فنجان القهوة تبعى ، فى الصباح باكر فى هدوء ، واا-لكن ما أحب ما أفظل كمان أنه أول الصباح أنه أكل شى ثقيل على المعدة أو هكذا ، لأنه بيأثر على لباقى اليوم.